﻿Kua tétaguasu Francia jeva jenungavi, kuape oimeko aipo kuaretavi jembiu, kirai jaereta oaiuyeyeva, jare oipotayeyeva <hesitation> mbaeti yaesavi kirai jare se mbaetivi aikua jokua kiraiko jaereta jembiuva, jare mbaetivi aja jokope aikuaavi jokua tenta, jaema jokoropi ropi se jaevaera, de que kiraiko jaereta jembiuva ani mbaenungako ma ikavi yandeve guara, mbaeti aikua, mbaetita se puere jau, porque mbae aikua, jare mbaetii aesa jaereta jembiu